ہندوستانَس منٛز ہٮ۪کہِ أکِس نَیہِ گاڑِ ہُنٛد قۭمت ماروتی سوزوکی آلٹو کے دَہ, باپتھ, ژور, لچھ رۄپیہِ پٮ۪ٹھٕ لینڈ روور رینج روور باپتھ ترے۔ شیٹھ. کرور رۄپیہِ تام ٲسِتھ۔ استعمال شُدٕ گاڑِ ہُنٛد قۭمت ہیٚکہِ دَہ ساس, رۄپیہِ پیٚٹھٕ شُروٗع گٔژھِتھ۔